<noise> Ushauri empa unafiki rampa uno kapo cherera kuliyaja kuli ya jilani yano ngimi nenayo <noise> ndiyazana kumwi sute nkuzidisha yakanshauri yaka wewe bwana punguzi sute ndiyazana kumi chongo umungandu ndumwa neno wane <noise> yakatawe bwane nikiwa ngochi nukuma uu- uu- uutulo ziya ucha tuwa tu- tupotwa nuku- nukuka sula kaya bwanuta kula kwa pwa basi vivyo kwene nani kwene ndiye kunshauri vio kwene vino yakunshauri inzana nani kwe nkuvutika ni ushauri huo, umwisho nani kwene nanji kushauri anane apangangda ngenazana ngata kukwa au a- a- a- akutukane ziya ntusivi viovui kumwizi kulu wane imu ne naintalwe vivyo taya we mwana utakula asivyo utukale mwana vivo, vilevile nganazana kunka mulu mwana umwana munina intayawe umwana munyoko nayokwe kupelangu mwana ko nandinji nuti uteleka kwenu kulia utizu walia wenge tenzu mumuli yango awa tenzu mulukunda <noise> akupelangi zambi nayo kwenu mwanako wiyo la alala kupita za alazana nina yakulia umwisho zana yakulambe yakutambu mbona asowe ula ngatuwai kumwao <noise> mnyina ka muwiki muchumba muno lili chakulia na swenge tutenzi apanza ko ushauri huo ndimu kupita nomvyo kwene yanumazana muku pita nana ilu na izi kulu winu yani yakukula bila bila matatizo yonsi yaya na mazana yakupita yakuelewana ukilingana na vino mwanjuku yasi ku ukwe kuya- kuyai teka mwaya kula kwene viya kulwe kupelange ifundisha mkuya fundisha <noise>